<hesitation> Podigal hi an boruak i atokin anuam eam eama vatla tuxila vin, longla tuxila vin kum tlua dian an laubang tegin ane. <hesitation> Disembaratanga feburia hi an teamin boruak i avadvetava. <hesitation> Nirisease somutanga sompaga inkar hi ani tlaa buia roa tleem swurchin bukane. An nipui hi anuam eama eama boruak atokin atiang lim eama roa tuita pot. <hesitation> An buzeu zeva <hesitation> amaeroju <hesitation> njunle tanga oga sengkara aerohetuan an boruak hi alum min hara uve eama emtoa. <hesitation> Disembaratanga lavenbar aerohetuan an boruak leemin alum te azied tsautana. <hesitation> Roa tepo asur leem tetiel-tiel ani. <hesitation>